Faa ciwtoro ɗaa so ndiyam so neban. Keeɓaa ceendaa jon kaa ko selbi koo; e tuundi mun e jon kaa; e ko a haajaaka e ko kaajeɗaa. <hesitation> Hoɗun fuu ko woni golle mun. Jonkaa min kaa faamu an kaa <hesitation> ɗun woni no yaafiri banngal siiwtagol ngol.